Jaema <noise> jae oyerovia <noise> opita <noise> jare <noise> ipiakañi <noise> <noise> esa jokua kuatiapöa ndie <noise> omomiari yave <noise> jaemaetei jokuae jeigue oyeapo <noise> jaema jae tata oau jokua <noise> kuatiapöa <noise> esa omboipi oyapo jae jeigue